Beh quello che ti vivi o l'é veo perché neuvanteneuve in sce çento quande ti te fæ mâ ti senti o dô veo e quande ti meui anche se penso che fòscia un o no l'avià a contessa se savei ch'o stà moindo, saià unna cösa vea se ti t'ê inte unna realtæ virtuale eh se ti te fæ mâ no ti senti de dô e quande ti meui no l'é vea, t'ê delongo vivo. Esempio, ò fæto pòco tempo fa unna simulaçion de arrampegâ in sce un palaçio ertiscimo in to çentro de New York e son cheito quande ea à unn'ertessa de ciù ò meno ottanteçinque metri ma son ancon chì che parlo into telefonin.